ཐ ཐང པོ གུ བེ ཀེ ལོ ལ བ ཆ ན དེ ན ཆ དེ ནག དེ རོ ནམ གཅིག གུ བོ དེ སམ གྷ། ཁམ ཕ སེ ནདེ རོ ནམ གཅིག རོང ཀོར དེ དགུ ཝ ཆ ན ཐ ཀོར དེ དགུ གོང ལམ ནག ཁར ཡང ཐན སུ ཤེ བ ནག ཤར བ ཨ་ འདེ ཕ སང འོད ཀཔ ཁ ལོ རང ནམ ཕུ རོ ཧན རོ ཀེ དེ རོང ལོ ནག ཀཔ ཨ་འདེ ནང ལེ ཐམ ཤའི། ཨ་འདེ ཕ ཐེ ཀེ དེ རོ ནམ ཕུ ཀོར དེ དགུ གོཔ དེ ལབ དྲེ ཁལ་ ཅན ཧ ཕ ཡིན་། དེ ལེ རྐྱ བལ དེ ནག ཆ གེ གནས མར ཡང རྟོངས གསུ ལུ།